Thing neh la can make ley day can be fine for me <hesitation> when I come to work if I see guest I always happy because I know say if I cook la through ley work la I doing ley paying me so if I see guest I can be happy and if I see my friend neh around me ley happy with me myself I can be happy because me I na like tying face I always happy for my friend neh even to my house I happy I na like to tie my face even to my house my people call me when I jeh like for my people to be happy I be happy even my friends neh I jeh like to see neh happy I be happy I na like to see neh in bad feelings because when ley in ba- la bad feelings myself too I can feel bad too I can feel say a will happen to me too so I can be feeling bad too when a in la shoe so la a can makay anytime I see neh happy or I see neh feeling bad or I see myself I always happy guest here guest na here I always make myself happy because I na like to feel bad in my life I na like to feel bad I even like to make someone to feel bad.